Sanne, min kaa so mi finii beetee ko ardotoomi fuu, mi wuƴƴoto, mi nannga salligi mi juula, mi jannga ko njanngammi. Mi ndaara faa mi taƴa kooñol. Mi yaha mi hinnoyoo golle an, mi golla faa yiite hakkunde naange. Mi ndaara bottaari an, mi ñaama. Caggal mi ñaamii bottaari an, mi ndaara hinnoo golle an. Caggal so mi hinniike golle an faa hiirii, mi ndaara hiraande an mi ñaama. So mi wartii, mi juula kasen. Caggal juulde an, min kaa lelnde, mi ɗaanoo. Ɗun nii woni ko ngaɗammi e ñalawma. Ko ɓuri heewde fof nii non.